<noise> Ny fomba fanaovana saosy curry a, rehefa masaka tsara iny ilay sakafo, efa male- masamasaka tsara iny a dia asianao curry dia afangarongaro tsara dia somary tenehina kely a dia izay no fanaovana saosy curry.